<noise> <hesitation> Raha zaho manokana tiako <hesitation> misotro an'le lafo vidy, satria tonga de sy mitovy si tsirony aminahy; na de i pourcentagen'ny alcool agnatiny azany a sy mitovy, i tsirony sy mitovy; de le hoe akeo koa le hoe <noise> <hesitation> tia raha madiodio kokoa ara-pahasalamana mban'ny le hoe karakarahan'zany.